ایسرایل په زرهاوو کلونه تاریخ لري. د دوی تاریخ تر ابراهیم علی سلام پوري رسیږي. اسرایل په مصر کي اویسیدل چې بیا راغله په فلسیطین کي ځای پر ځای سوه او وروسته یې هلته د سلیمان علی سلام او داود علی سلام په وخت کي پاچاهي جوړه کړه. که څه هم دا ما اوریدلي دي خو داسي نور دقیق معلومات نه لرم تر څو د دغه هیواد د تاریخ په اړه یې شریک کړم.